Kua ipuere vaera opaete temiti reta ñañovatu jare yaikua kavi vaera ikavi öe jare okuakua, ñañovatu kavi vaera kua invernadero jeivapeno jaera kua yande yaiporu ipuere vaera opaete temiti reta oyeapova eh ñanoiva ipuere vaera oñeovatu pipe